टोपी बहुते प्रकार के होथे जैसे मुस्लिम मन के टोपी हिन्दू मन के टोपी अलग होथे। गाव के बुज़ुर्ग मन के अलग टोपी होथे। पुलिस मन के अलग टोपी होथे। चपरासी के अलग होथे अउ नर्स मन के टोपी अलग होथे।